Yeh janavar saardik sakriya hoat hain. Yaah janavar raat mein apanee gatividhiyaan karate hain. Kyonki inhen andhere mein shikaar karana ya bhojan talaashane mein aasaani hoat hay. Billiyaan raat ke samay shikaar karane ke lie sakriya hoat hain. Ve choohe, panchi aur any chhote jeevon ka shikaar karatee hain. Unanki aankhen andhere mein bahatar dekh sakate hain. Jisse unhe raat mein shikaar karane mein madad milatee hai. Ulloo raat mein shikaar karate hain. Vishesh roop se jaanavar jaise choohe aur kiton ka. Isake paas andhere mein dekhen aur sunnan kee adbhut ksamta hoat hay. Jo inhen sikaar karne mein madad karate hay. Rekun raat mai bhojan ki talash mai sakriya rehet hay. Yeh amtaur pr khane ke liye kchu kachra ya fal trasto hay.